Ka kpina ní, ka kpásí nɩ dóŋɛ, álámɩná wúlotɔɔ dzɛ, alaminá wúlotɔɔ dzɛ ɔ kpɛrɛ ná álámɩná dzɩñtɔ, ɔ ɖólií dúúnia sɔkɔrɛ, alaminá wúlotɔɔ dzɛ, alaminá wúlotɔɔ dzɛ í kpɛrɛ sɔɔlítɔ, ñ na í yɛ yɛ sɔɔlítɔ, goóreé ɔtá wúló fɛnɩí yɛ goóreé ɔɔ gɛ fɛnɩ tɔmɔníŋɛ ka kɔná, ɔɔ gɛ kɔɔ yáa ku tá mʋ, kɔɔ ñ yáa ŋ yáa yála ka kɔná fɛ nɩ, ɔtá wúló fɛnɩí yɛ bɔɔ, ɔ bɩrɩssí fɛnɩ ŋñlʋ bálʋná dzɛ, ɔ bɩrɩssí fɛnɩ ŋ loŋtóo dzɛ amá alámaá ŋɔɔ wulowá ŋmíɩ, bɔɔ déyáá ŋʋnáá yɛ fɛnɩ, ŋsɩbɔɔ bʋʋ yɛ na ŋñyíyaá dé, bʋʋ ɔɔ yɛ fɛnɩ. Álámɩná wúlotɔ goóreé dzɛ. Tɔɔ álámɩnáa tá wúlo bɔɔ dúúnia kadzémɔ dí wáana mɔɔ, kaa tátá tána fɔɔsírɛ darɩ bɔɔ. Kaa tátáa tána aŋfaanɩ karɩ bɔɔ. Álámɩná wúlówá lɔ dúúnia vé ka wɛ nadza. Báá kaa tɔŋ sɩ: ɔɔɔ gɛ, ŋʋná tátáa wúlo bɔɔ, yáa sɩ ɔ tátáa dzɩñ kʋrʋ yɛtɔ bɔɔ, kʋrʋ tá kɔɔ ɔɔ kpína álámɩná na bʋ kpe bɔɔ. Ŋnáa? Ŋñmí sɩ vuúna ŋoé, éé vuúna ŋoé ŋʋná wúlo! Ɔ wúloo dzɛ ŋmíɩ sɩ vuúna ŋʋʋ, ɔɔ kpína álámɩná tʋmʋrɛ, bíɩ ŋ dʋɩ tʋmʋrɛ ŋmíɩ, ɔɔ yɛ fɛnɩ dɛɛ yá ŋsɩbɔɔ bʋ bisiyá, abéé bíɩ ñ naí wɛ ŋmíɩ, ɔɔ lísɩ fɛnɩ mɛsínaá yá ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ. Ŋnáa? Báa béé vóli ŋɛɛ yá, ɩ báa béé kpé ŋɛɛ yá, ɩí lá simina mɛɛ yá goóreé bíɩ ɩ wɛ léŋáa lɔ áláma baá wulowá wáana léŋáa ká, ee amɛ wɛ siminamɛ'ɛ yá. Amɛ táa búti awárí boéé siminamɛ lɔlɔɔ ɩɩ lá, álámɩná ŋɔɔ wulowá, ŋʋná táa nɛsí ɖaɖañkɔ yɛtɔ boé, ŋʋná táa nɛsí sɩŋmɩɩ maá yɛ álámɩná ŋoémɔ na bʋ búti na í awárí, maá alaminá ŋoémɔ na bʋká ɔ fɛlɩkɩ, na bʋká ɔ dzʋ kímírɛ abéé na bʋká ɔ dzʋ ofo, ŋɔɔ wulowá táa nɛsí mɩnɛ bɔɔ, ŋɔɔ wulowáá gɛna gbɔɔ kɔɔ báa fúna na bʋká bá lɩ tɔmɔmɛ gbɔɔ kɔɔ báa fúna na bʋká bá ti lekifɛrɛ lɔ bá ti ariziki lɔ bá ti alihééri lɔ, ŋɔɔ wulowáá dzɛ. Ŋɔɔ wulowáá dzɩñ ka wásɩ álámɩná. Ŋnáa? Tɔɔ bʋká ŋɔɔ wulowá bɔɔyɛnɩ ŋʋnáá yɛ bɔɔɔdééyá kwa, ŋʋnáá yɛ bɔɔɔdééyá ɔɔ yɛ bɔɔɔdééyá. Mɩnɛɛ kʋwɛɛ dzɛ. Áláma bʋmʋfɛ áláma ŋsɩ ma mɛlɛmʋráá sɔkɔwá mɔɔ mɛlɛmʋrá tá wúlo bɔɔ, ŋʋrʋ tá ŋɔɔ yáa ɔɔtá wúlo fɛdʋ dúúnia kadzé mɛ boéé. Amá bɔɔ mɛɛ ñ yɛá bʋrʋ bɔɔ yáa bʋ tádé bɔɔɔyɛnɩ bʋmɛ ŋ tá wúló, bʋ táa ká mɛ ŋtá wulóó dzɛ bɔɔ. Bʋʋ sokpo ká mɛ, ŋtá wulóó dzɛ bɔɔ, bʋʋyíya kámɛ ŋtá wuloó dzɛ bɔɔ. Mɛlɛmʋrá bɔɔyɛnɩ ɔ wúlo. Yáa sɩbé, mɛlɛmʋrʋnáá tɔkɔlí biñto níŋɛ, ɔɔ tɔkɔlí bʋ kakísa sɛɛ ɔɔ tɔkɔlí bʋ rɔɔbasɛ ɔɔ tɔkɔlí bʋ gníñrɔníŋɛ bɔɔ yáa bíñto sʋkʋsʋkʋtɔ ñbɔ, mɛlɛmʋrʋnáá tɔkɔlí bɩ kala kaa vusi. Ɔtá wuloó dzɛ bɔɔɔ? Bɩɩ ʋ tɔkɔlí bɩ léŋáa ká, bʋtɛɛ bʋ bɩrɩssí máñ-máñ dzɛ bɔɔ, bʋtɛɛ bʋdé kalaá dzɛ bɔɔ? Sʋkʋsʋkʋ tá bʋlɔ róó dzɛ bɔɔ. Goóreé ɖaɖañbɔɔ wáana, goóreé bíñtoó wáana, bʋlɔɔ tʋŋvárɛɛ kɔní, bʋlɔɔ bʋ ɖaɖakpínanáá kɔní, alɩ kaa dzʋŋɛ kaa yɛŋɛ ásáráwʋ. Ɩɩ yála ka sɔkɔ sɩ mɛlɛmʋrá tádé bɔɔ, mɛlɛmʋrá tá wúlo bɔɔ. Ɔtá wuloó bɔɔ, ɔɔ kpalasí fɛŋɛ bɔɔ? Mɛlɛmʋráá barɩ wɛ, bánáá baá dʋ tʋmʋrɛ, bánáá kpalasí léle, bánáá tɔdzɩ léŋáa léle, bánáá dési léŋáa léle: ɔɔ físí fɛnɩ léle-léle ka kpalasɩ ka yasɩ ka dési fɛnɩ ka sɔ ka bɔlí ba ŋ nɔnɔɔ, bʋ lɩ tchírí-tchírí. Tɔɔ mɛlɛmʋráá barɩ wɛ bánáá tátáa tíkɩ biñto bɔɔ, ba wuloó dzɛ. Ŋnáa? Álámɩná wúlotɔɔ dzɛ sɩ álámɩná yeléyá, áláma yeléyá dúúnia wɛ. Álámɩnás nɩsí sɩŋmɩɩ séé maá yɛ na má dési léŋáa kadzémɔ dí sɔkɔwá mɔɔ na ká dé, séé maá yɛ na má yɛ kpínɛ boémɔ vʋ kpina dʋ? Dɩɩ yɛ tʋmʋrɛ bʋʋ tɛñdʋ gbaa, dɩɩ gɔsɩ dɩ-tɩ gbaa, dɩɩ wɛrɛkí dɩ dóŋɛ faala, dɩɩ mɔɛsɩ dɩ-tɩ, amá bɩɩ dɩ yála ka yɛ kpínɛ bʋrʋ bʋʋ yɛ tʋmʋrɛ dedzé fɛdʋ. Bɔɔ dáa yɛmɔɔ, álɩ kpínɛ bʋʋ dɩɩ yelé bʋyɛ bɩ. Bʋ kɔana álɩ áláñfʋlʋñba'á yɛ bʋ hɔɔɔŋ-hɔɔɔŋsɛ, na bʋ kpínanáníŋɛ bɔɔɔ yɛá tʋmʋrɛ faádze. Faádzemɔ dí sɔkɔwá mɔɔ, hɔɔɔŋ-hɔɔɔŋ karɩ wɛ, kaá vóŋ mʋtɔ, hɔɔɔŋ-hɔɔɔŋ karɩ wɛ kaá lalí domóo, hɔɔɔŋ-hɔɔɔŋ karɩ wɛ kaá kpí kpínaná. Karɩ wɛ kaá yasí, karɩ wɛ kaá lalí kpínaná, hɔɔɔñ karɩ wɛ kaá yɛ gbeléna, karɩ wɛ kaá yɛ bɔlásɛ, hɔɔɔŋ-hɔɔɔŋ karɩ wɛ kaá má nɔnɔɔ. Ŋnáa? Álámɩná wúlotɔɔ dzɛ. Tɔɔ bʋká sé tútúú bʋ kɔnɩ lɔ álámɩná wúlotɔɔ tʋ, yáa sɩ bé? Nɛsírɛ yáa wúlotɔ, nɛsírɛ séé álámɩnáá nɩsí? Séé álámɩnáá lí ɔmɛ, ka nɩsɩ kala ŋsɩ ɔkí dúúnia karɩmɛ kpina, séé baá sé tútúú baá yɛ ŋsɩmɔɔ, séé maá yɛ na má tɩ ŋsɩmɔɔ, na bʋ kpina dʋ, séé maá yɛ na má yɛ ŋsɩmɔɔ, fɔlɩ, má lísí bʋrʋ fɔlíbɔ ŋsɩmɔɔ? Ŋnáa? Álámɩná wúlotɔ goóreé dzɛ álámɩná wúlotɔɔ dzɛ sɩ bɩɩ ñna í ŋsɩmɔɔ, ɔɔ kɔna tɔmɔ kʋrʋ, kʋ tátáa yɛ tɔmɔ ídzáñkʋ boéé, kʋ kʋŋɛ tɔmísɩ kala mɛɔɩnɛɛ, amá bʋʋ kɔní kaa dʋŋɛ tɔmɔ. Álámɩná wúlotɔɔ dzɛ. Ŋnáa? Álámɩná wúlotɔɔ dzɛ ɔɔ kɔnɩ kaa tɔŋ fɛnɩ tɔmɔ kʋ wʋsɩ ní, kʋ wʋsɩ ní, amá kʋʋ yɛ fɛnɩ tʋmʋrɛ lɔlɔñdɛ. Ŋnáa? Álámɩná wúlotɔɔ dzɛ. Álámɩná ŋɔɔ yáa ɔtá wúlo, bʋtɛɛ ŋɔɔ ñyáa ŋtá sɔɔlɩ boéé, amá alámaá ŋɔɔ yáa ɔɔtáa yɛ fɛnɩ lɔlɔñbɔ, fɛ ŋñyiyamɛ abé fɛ ŋñyiya bɔɔ, ɔtá wúlo fɛ nɩí dzɛ bɔɔ. Amá ŋɔɔɔ yɛ kpínɛ lɔlɔñbɔ bɔɔ kpe álámɩná, bɔɔɔ lísí álámɩná, bɔɔɔ. Bɔɔɔ lɛ álámɩná wosóo abéé bɔɔɔ kpina álámɩná na ɔ di ɔ yúkú ɔ dúúnia dziró bɔɔyɛnɩ, ŋʋná wuloó wá. Álámɩná wúlotɔ goóreé dzɛ.

Álámɩná wosóo tí, ɔ wúlotɔ dúúnia mɛ, bʋrʋ tá bɔɔ taláa bí dúúnia mɛ bɔɔ. Dɩ dzɩñ go sɩ álámɩná, ɔ ɖaɖasɛ yɛtɔ, ɔ wɛrɛkítɔ kpínaná, bʋna bʋrʋ tá mɛsɩ dúúnia mɛ bɔɔ amá álámɩná wúlówá ka kɩ dúúnia mɛ. dza kadzémɔ dí wáana dɩí tɔñ, bɔɔ mɛɛ má wáana maá tɔñ, ŋñ mí mɛ mɔɔ, alaminá yɛá bí yéé, bíɩ bʋyɛ gníñtɔníŋɛ, bíɩ bʋyɛ fɔrɔmína, bíɩ bʋyɛ náñtɔníŋɛ yá bʋʋ tá yálá ka yɛ bʋrʋ ŋsɩmɔɔ dí yɛ dɩí loó boé. Álámɩná wúlo, álámɩnáa gbañ álámɩná bíɩ álámɩnáá gɛ ɔ sɩwʋ, álámɩnáá gbañ álámɩná bíɩ alaminá yúku tɔmɔ, álámɩnáá gbañ álámɩná bíɩ alaminá ɔɔ váŋ, álámɩnáá gbañ álámɩná bíɩ kʋrʋ talá ka yúkú álámɩná kiri! Álámɩná wúlotɔ goóreé dzɛ, ŋnáa? Álámɩná ŋñ sɔkɔ, ɔɔ kɔnɩ kaa kpɛrɛ mánɩ ɔ laákaarɩ, ŋñ kpɛrɛ naí ŋ laákaarɩí ɔɔ gɛ nánɩ sááwʋra ka wʋlɩ ní sɩ ŋsɩmɔɔ ŋñ fúú dzé, na bʋ dé ñ fúwa mɩnɛ mɔ, ŋñná sɩ ŋ bʋgááta sɩwʋʋ. Álámɩná wúlotɔɔ dzɛ, alaminá wúlotɔɔ dzɛ ñ na í, í sɔkɔ ka mʋkɩ. ka kpɛrɛ ŋ lékire mɛ tɔmɔ, ka kpɛrɛ ŋ dɩŋɛŋɛrɛ, abéé bíɩ kʋrʋ yúkú wá ní ɔ beleŋi ná nɩ.